Kintawaá min yindima coron ndotto kintawu ngesti boyi kayi ti «unitelligible » yowo kintawaá coron kuna kintawuwa kintawu nasara ku nanga kidaye. Kintawu nasarayi min yindinna coron, kintawu nassara min yindinna coron kintawu dowu yiyiya ti soduro asunuwu koniya adi wuyi kuna kintawu min yindinna coron wukanayi nasarayi kintawungu la kintawu wusku nasaraye adi ko ti ngesti bo kintawu kende ngiliyaro kamunbuyaro kudiyiyaye tiyi kintawu mewu njei kintawu mewu kende ngliye kanumbuyan kintawu mewu kintawu nasaranbe kintawu wusku tendi lan kintawu adi kintawaá coron kintawu men yindinbe coron awo ngesti bo di adi tiwo. Kintawu nasara manangu kidaye kende islamya tunu halas wuyi kina kintawu kende ngiliye mewu kingida wuska adi ngesti ba di wuyi wukanayi kintawa gedearo ti wola kintawaá ngedaro ti wola kotulawo ti andi Adannganaro kintawuwa adi wulanna andiyi Siye gayia finuyi ye kiyin manti yero koyi. Eyi a fitu manatia ti sartu ngiliye dilawu col diriye. Dilawu col dire adi awo gumbuye woli jowu awo mindeye bafa duduwu nguwunga dowu dasu. Fuye awo kuyitu side adi kuru bafunu yindi katayi wuliana Adamnganaro woli jowu. Mano kungudoreye jowuro gurgowu kingal la ma colla ta jussuro walca has taro lumu tumu kidanun a kudanun a kudiyina ta bo. Onngo ta dowu welana la kakacuno kintawu wuska adi coron kende gilawa mewu adi coron limeaye a la fandiya ngumba jowu ade laro wuyi kina kintawu adi wuka nayi Kintawa coron kintawu ado wolla jowuwo bo ti taa jowu. Eyi mia awo bafu ngoye kosaye dasu fuya kuru bafunu lumu kida diki guliyaye kidanga gundonga woli gurgowu bundo dilawu duruwu kati kili hal fandum limina bo walla dilawa coron diri koro walla bursa la a la luwuluwu la goyino kadayiro jukuwu hal fandum limina bo addo coron cuculila fandum tummu kasuwaro gamiaye awo kandummayi tuwu maradanumma kalkallo tuuwu citti bo